Yaffa hunde fu ɗuburi mojude, bi adama fu jafotooɗo on wawa waldeede, o wawa nafude, o wawa nafeede. Nden non hono yaafa kaa walaa. Yo huunde non yiɗaande hakkunde baaldal yimɓe. <laughs> won kulle yogaaje neɗɗo ene waɗe so wona ene yaafo fuu gasataa.